ia ithik sa nguathamun sai sai guma nguvlek ngo da ga musnug ia vadi ngo vlekia gua, gua ma iar, du nguathu nget sevek kama morka ma segek. Gumam mukiom da guais ngo vlek ia nguthama kama nasot du ngu, ngu vleka gumamukion inu guais da ngathuchan mamar. Agit ma klan ia nguthama gat da ngatha ma ngu tham ma ngatha vat. Ngua thu mamar sa na nathuama athavavlek. Se kule sa choki ia minia klan auk sa kuletha klan. Gumamukiom ngo vlekia nguathumumar sana na ngaiom ainama ainama lavuchi moki mali <hesitation> duma chi savath ango doki ngo vinem machi sava nga iom. Dak ngais da ngua vlekia oki ngu thama savetha ngtha thung duva oki nga thun na sot doki sangar aratiak da nga ngathi ma ngathun la arura na tha na sot.